Ee rí duun rígá mbaꞌja inii <hesitation> rí míŋuíí gii̱ rígáá du ra̱mb- nutháa̱n- dun ra̱mbu̱, xúꞌkhu̱ máá rígá <hesitation> duun maxaꞌ mangaa, jamí xúꞌkhu̱ máá rigá duun du ma makaꞌ phú miŋúúꞌ ma̱ndaꞌkhoo ú duun rígi̱, jamí xúꞌkhu̱ máá rígá najmaa náa̱ xúrí inúú xndúdiin mangaa murí ikhaa rígi̱ꞌ naꞌni rí ma̱yasku̱ꞌ rí jma̱a duun, xúꞌkhu̱ rígá máá duu-duun- maŋa̱ꞌ pero du wapa ñajuunꞌ ikhaa̱ rá, ngaa xúꞌkhu̱ máá rígá máá <hesitation> áxú mangaa jamí xúꞌkhu̱ má mágá, jamí xúꞌkhu̱ má i̱ꞌwáꞌ <hesitation> <noise> i̱ꞌwáꞌ ñajuunꞌ ríí ma̱goo ma̱ti maríí magoo mu̱phu̱.